Sɛ nyɛ suani ne meekɔ sukuu a, adeɛ baako a ɔbɛhiam pa ara mɛdi kan de akɔ yɛ me nwoma ɔne ntwerɛdua ansa mafa aduane koraa a nde bɛkɔ. Sɛ meekɔ sukuu aakɔsua adeɛ deɛ a, nneɛ ɔwɔ sɛ nnya nwoma a mɛtwerɛ mu ɔne twerɛdua a nde bɛtwerɛ deɛ tikya bɛka biaa wɔ hɔ. Nti nyɛ suani pa ara ne meekɔ sukuu aakɔsua adeɛ a, mɛdi kan aapɛ me nwoma aapɛ ntwerɛdua. Mapɛ aduane a nkɔ a mɛdi firi sɛ adesua ɔɔdene. Wokɔ sukuu ,woannya aduane a wobɛdi a, deɛ bɛbɛkyerɛ biaa, ɔnam w’aso akyi. Wɔnte hwee nti mɛpɛ ɔno agu hɔ. Mɛpɛ nsuo a mɛnom. Woannya nsuo so a, wo menem ho a ne adesua ayɛ dene ama wo. Nti ne nyinaa no, mɛhwehwɛ ne nyinaa ansa makɔ sukuu no ne aboam. Ɔnoaa ne no.